<hesitation> Bibikely <hesitation> manana mpanjakavavy a <hesitation> mitondra andiam-biby a de tantely. <hesitation> Fomba fiasan'ny andiam-biby io a ambany fitarihan'ny mpanjakan'jareo igny a de <hesitation> ohatra hoe efa samy namen'ny mpanjaka igny anjara asa alongany le lohandohan'ny mpisorona, de igny amin'izaigny avy akeo a mitondra an'le mandeha par groupe zany hoe: andreo mandeha ary a, andreo mandeha asy a de andreo magnano an'zao, de ndreo magnano an'zao. Karaha zany alongany le fahazahoako ananjy.